<hesitation> Ikkalasi bilanam vaqt o'tkazishni yaxshi ko'raman. Oilam bilan vaqt o'tkazsak, judayam <hesitation> zo'r vaqt o'tkazamiz. Do'stlarim bilan ham vaqt o'tkazsak, turli xil mavzularda gaplashib bir biriizdan fikr almashamiz.